الاسوء فعلاً أن محدش يحضر جنازتي لأن الواحد في الحزن بيبقي محتاج ناس وعزوه ، أنا هبقي في خبر كان وانا مش هحس بس هبقي عايزه أن في ناس تقف جنب اهلي في الوقت ديتي ، انما لو على الفرح ف أنا كده كده مش عايزة اعمل فرح يا جماعه ف مش هيفرق معايا مين جه و مين مجاش